من الحجات الصعبه أن البني آدم يحقق السلام من جواه هو كاشخاص، بس لو وصل للمرحلة دياتي هينقل الشعور ديتي للي حوليه وكل و أي حاجة عايز تصلحها في العالم الخارجي صلحها في نفسك الأول بعد كده صدرها للعالم الخارجي هو ده الفكرة يعني بس كده